Gjithqish dipindir ka sa e zjen, dipendi me çë e kumpanjar, na ti diganis një thele pulë e e mpanar xha ka un valuri diversu, ë më i rënd, na ti e diganis te- e pjek te digani po me ca vajë xha je bunë njatër shurbes, na e diganis- na e pjek te ghradija je bunë njatër shurbes, ndërrojën shumë shurbise, na e zjen ë midhema diversu.